Io nigana. pom i han tamlam. pom a panen koru e ka i han tamlam u katun ri halia lam e ron use e men tara mamana mar ken culture na openning has tra luma. openning tra hos- lotu mamana na marken ka lame use sema pom. tsia pom e solon pan bala na tra lam i halia. tra sait tra culture tra menaka na te mate weiena katun, hahispepe. a hitul. u hamal a mamana lasi a ka i halia a pom e solon pan balana. So. a pom teron kato hamatsku eiena nikaka tra katun i iahana han. so alia stori eieg ga. tra menaka. a telana katun i lehana. la tsimus. na katun i lehana ban te mi tukuna katun e mi tsutsu ba te ron base bala tara katun te herena kamena solo tsunono na tei- tahol. tsutsu tara puate ni ba ra te haredir bate kato tale rua poum. kamena markato. katun teron tsigul e ier. kume ier. tara menaka tanen sa poum e mas kato has e riou Ba poum te hats naier. ba katun tena tuan kate no tsigul. tsi kuma ba tara poata te hats hakapa ria bo katun tena redi silra tsi kannou pan hamanasa te gono nama romana. katun ba temi tsigul talario tara poata te hakapa hamanaseriu kannou na tra menaka none tra poata reka. e ka has mena menaka kateriu sono ba katun te tue ri katun na man katun te ngureri a man pien hatuhana na man tsinan ha tabe tabe. E lue rua menaka bate hiha gugua naren ii tara poata te kate riu. <hesitation> tsigulin nu nua tara a menaka. tara poata niga. poum poni. e pupu erio. e haponeria tra man kohele te bo rari u katun temi tsutsur bate nou eren na pala te lawana turu. <hesitation> tsunono tena nou eren bate hakapa tale riu lan temi kotokoto wi u katun. bate hakilia taleria. hagogoso taleria nilala tara katun nu hatwok te tatal wanema katun batemi tsutsuna tara katun te la tsimusina tara man tana man makum. Hesitation. poum e pan balana tra mamana ka i iahana han. sahaka ka te omina. Matsku sila has nua tra poum. e pan tala mena u tuburara nua hasti taniama mar kato reka ba te la nama. te takui nuahasini romana. a poum manapin mua nei ta tua ta mar kato alia hamanak tra mamana makum. a poum e. Hesitation. hatakuiena mamana ka turu puta teka te hamatskuena man ni tiama te butuni iahana han. te ranga mam gula lia. man u hamal has na te lawana katun tara makum te hatsitsieier. tema antunan le nia tahol na. <hesitation> bo katun te hamalir. a poum nuahas te hamatskue nua manka teka. Hesitation. poum panen koru aka. solon pan ne iahana han i haliana tra mamana makum toum haste pegulia. ba halia i tamlam pesa lia tareiega poum a panen nitoa ka. hamatskuena mamanu hevi tekato ni iahana han. Na tra mamana poata. <hesitation> tra sait has tara te kalata merua luma tsimus. a poum nua has tena kalata merua luma a tsimus. na tara tana ka. te leba meriu kuin sono goagono a poum nua ha. tena talinga menia kuin sono tsimus na te hatakei has meri u tsuhana. <hesitation> te pe begilia poum a panen soku a ka iahana han.